في يوم من الأيام، كان في شبح يخاف من الظلام، وكان يتجول طول النهار في المكانات المهجورة، لكن أول ما يجي الليل يختفي في الزوايا، بس في يوم من الأيام قرر يواجه خوفه واكتشف إنه ما كل شي يسبب الخوف.